to neɗɗo to yido anduki hunde hije goɗɗo ko berajo ko sukajo to ɗum wari dumyamima no hiliji wane kam wa'i no alaka mako ko mu'amala mako e jamare heltunde wa'i to gaskiya to har neddo mo wari mo tefi shawari maada to ta suduo taa sudumo a'a wane on fu halimako woda saboda mo wodi kaudi mo wodi dudal nbolu to ndudal nbolun mafa lokaciyel ngongel dum matsala e heje debbo gaskiya duudal nbolu neddo wada ka nyo'uki halaji do wolwata neddo naa e jodifu yewtai yewtai yewtai kobo mo fudtoda fuu ah wane en nyallijam ah waane a dilla ankam ta salake ah ohbo sai kauɗi kauɗi maaako dudi gorko fuu woni too nanon neddo nde yamuma no haliji wane wa'i hoddo wa'i pat too to a sudumo saboda ɗum jonde nde dindindin ɗum yidi ko bo jonde nde hakkunde neddo nde mo wari mo omti honduko maako mo nyamuma fu too ta ta sudumo gonga kan taa sudimo gonga amma a wodi laifi e heje ALLAH neddo on tangi'ah mo gonga nda no haliji wane wa'i to o wawai to to o wawata to ta sudumo ah wane oh fa boɗɗum wallahi tay- ayrai ko modon dilla ma e modilla emo natsi namo nyorido a yita emo jalam komoye fu ayita emo nyori bo o wodi ngonga modon jogi diina to jogido diina o fa ɗum neddo kirkijo mo deɓɓo mo gorko to har ɗum yamima taa suudu komi suduki kinma ɗum matsala gokka yadake to har mowari to ɗum bangall ɗum tefirtama to dum bangal dum tefatama ta suudu gongel fa to bangal gal ngal wadui ko bo joni hakkunde maɓɓe to nde yuuti komo bangaka donma haliji din ngurtoto to dum sukajo onma haliji mako wurtoto to ɗum berajo ma halii mako wurtoto toh to dum yami neddo hani neddo wi'ah gonga gaskiya wane oh fa mo wala amana a ah wane ohfa mo fewowo kobo kaudi maako duudi to kauɗi kam e sauqi amma to ɗum yii wane kam fa mo wala amana to shiyal amana bone bo mo jogaki ngonga ah doma ɗum wadai nde mo wolwata pat sai mo fewi wane o ko hauratayam e makosai pewe too feure nde ko bacceɗum yida ɗum yi'ah baccel fewogel sikkintinare maudo to to hunde nden nde warti hunde jonde nde dindindin jonde nde hankude debbo e gorko to hanai feure nasta nder don hanayi shiyan ngoga nasta nder don hanayi ko haliji di nboɗa kam hanai di natta ah ta tefai waanefa ndaru neɗɗo kirkijo daga wuro ngoye mo yitti daga wuro mabbe ma taa ndari be dow bab- maato daga don ketta ta hankobo no haali maako wa'i daga inna maako e baaba mako a hettai hankobo hali mako nda no wa'i to goddo e ninnon ma to baaba e inna woodi haali boddum ma to dum tawai bingel hanyum seli to saidum wadi bincike ebntare e doddonma ro to ɗum wadi bincike bo moɗum bincikoto fu moɗum wari dum yami heje muɗum bo wada kokari wurtina gonga to suda saboda suduki kinma dum laifi neddo to sudi hanyumma gaskiya hunde nden pottai yeso hunde to fe'ake au hande ononkam on ngadai na bincike min bincikake min yami wane ma nda nda nda ko wimin ah to mo suudi on kaza to daga don neɗɗo hanyumma mutuncimudum rufi heje mabbe to neɗɗo no watta qoqari pat ko ɗum yaɗum shawariko ɗum ɗume to neddo dago wi'ah yamuɗo ɗum onn hokkamo shawari boddi shawari nagariji saboda hanko rayuwa maako inganto